One mai aku gah guna nio ho'o manga do. Pertama'n gah ngance pande serundeng ai aku danong gah pung SMP sampe sma'k danong kaeng one asrama jadi'n gah ende daku gah laseng pande pareng serundeng situ. Cara'n serundeng hitu gah hitu kin bo one mai nio paki lite nio hitu na peang loke'n poli hitu gah cuci bersi taung bone'n poli hitu lite gah parut. Eme toe nganceng kole parut gah nganceng kole ngo giling, biasa'n ami one ngo giling one kios data. Poli giling hitu gah, serundeng ho kole butu'n gah bumbu bumbu. One mai bumbu situ gah ise lia, ise wunis sio, ise merica, bawang mera, bawang bakok poli hitu gah agu ci'e neka hemong ci'e agu masako biasa'n pande le mama dako danong. Poli hitu gah eme poli taung bumbu situ gah te ca'n lite gah tumis di'as taung sangger taung bumbu bumbu situ. Eme poli cero'd bumbu situ gah one'd lite gah serundeng situ nio sot poli giling dite bo eme toe sot poli pari dite bo. Eme nggo gah warna kuning's taung serundeng situ gah na'a lite bahan bahan bana. Ata paling di'a kole gah nagance kole ta- tambang lite ikan teri sot koe sio poli hitu gah agu manga gah nganceng kole na'a kacang tana lite. Eme nggo'o gah setenga masak's taung serundeng hitu bo one'n taung lite kacang tana agu ikan teri situ. Tapi olong cero's di lite ikan tana agu ikan teri hitu bo. Eme poli taung one'r situ gah cero cengkali's lite sampe mame's neka hemong tes kudu bae nggo'o di'a ko toe rasa'n serundeng so'o. Ata bae daku'n kole gah nio ho gah selain pande serundeng ngance kole campur agu nuru acu. Nah, nuru acu dami ho poli hitu gah pande agu campur nuru acu. Laseng'n lami gah campur lami nio hot poli cero agu nuru acu, bumbu bumbu iwo'n kole gah cama neho pande serundeng kole bo ise bawang sio, ise merica, ise lia, ise wunis, agu neka hemong campur agu saung salam sio ise laci teu. Cama neho pande serundeng kole bo, te ca'n gah harus tumis di lite tumis di lite. Sangge'r taung bahan bahan bo sot poli landing gah nuru acu'n gah harus olong teneng di lite harus olong kokor di lite sampe mame hitu po ngance campur agu sangger taung bumbu sot poli tumis dite bo. Eme nggo'o gah mame mame sot poli tumis dite bo one'r lite nuru acu situ gah eme poli meresap taung sangger taung bumbu situ bo hitu po tamba lite nio hio bo. Tapi nio hitu gah harus olong ccero keta di lite di sampe warna diha agak neni neni ce koe. Eme poli taung hitu gah campur taung lite gah nuru acu sot poli tumis situ bo agu nio poli hitu cero cengkalis. Ata paling enak eme hang pas remeng kolang kolang hang kole agu hang hang kolang. Selain pande serundeng agu pande nuru acu bo nio hitu manga kole ca ngasang'n ute lomak dami ata manggarai. Biasa'n gah cara pande'n ute lomak hitu gah te ca'n gah oloong ngo kawe di lite saung ndaeng. Saung ndaeng ho'o gah cecut di lite di sampe di'a keta's model poli hitu gah kokor lite pake wae kolang. s- sambil gereng lite mame saung ndaeng so'o gah pande lite bumbu bo cama neho pande bumbu bumbu sot one nuru acu agu serundeng hio bo. Hitu ki'd bumbu'd ise bawang, ise kunyit, ise halia sio bo poli hitu gah agu sangger taung bumbu bumbu neho ise merica neka hemong na ci'e agu masako. Poli hitu gah tumis lite sangge'r taung bumbu sot poli tuk dite bo, poli hitu campur agu nio. Nio ho kole gah cama neho pande nuru acu agu serundeng lite bo olong giling eme toe olong parut kudut di'a enak. Eme poli taung parut apa situ bo gah mai ite gah tumis sangge'r taung bahan bahan sot pande dite bo. Na'a lite minyak ngger one tacu poli hitu gah one'r taung bumbu. Olong bumbu di te ca'n eme nggo'o gah mame bumbu gah hitu po one'n nio, cero nio ho ge sampe warna kuning kudu di'a keta mame'd, poli hitu one'r saung ndaeng. Eme poli one'r saung ndaeng gah cero cengkali sampe mame. Eme mame's gah ngance tite hang gah hang agu hang kolang. Ata di'an kole lite gah campur pareng agu ikan cara agu nggurus.